نحب في نهاية الاسبوع انني نرتاح و <hesitation> نبقى- ناخد قسط من الراحة ونتفرج على مسلسل نتاعي المفضل والا نتفرج على فيلم والا ندير اي حاجة، يعني نرتاح فيها و <hesitation> ناخد قسط من الراحة وندير هواية نتاعك سواء كانت بالكتابة والا <hesitation> الا التدوين والا المطالعة والا نتفرج على برنامج ولا حاجة زي هيك